өткен аптада уақытыңызды қалай өткіздіңіз
өзіңіздің дамуыңызға көңіл бөлдіңіз бе
бос уақытым тіпті болмады дейсіз бе
ал бір сәттерде бос отырып қалып әлеуметтік желіге кіріп кеткен сіз емессіз бе
а жоқ ол сіз емес екенсіз ғой
жұмыста сабақта болдыңыз жеке істеріңізді аяқтадыңыз
отбасылық шаруаларыңыз да шығып қалыпты
білемін түсінемін менде де дәл солай
енді дәл осы сәттерде сізге бір жаман жаңалығым бар
қалай айтсам болады екен
бұл уақыт осыдан артық болмайды енді
барлығымызға жиырма төрт сағат беріледі
күндердің бір күнінде біздерге сиқыршы келіп қосымша уақыт тауып бермейді енді
қолымызда бар уақытты тиімдірек қолданудан басқа біздің қолымыздан ештеңе келмейді өкінішті
ертең дейтін тамаша күнге бәрін итере салғыңыз келетінін білемін
бірақ бүгінді қалай өткізсек ертең де дәл солай өтеді
ертең деген бізді күтетін ертегі емес
енді сол алай дүлей болып өтіп жатқан өмірімізде ештеңеге зиян келметіндей өте аз уақыт қолданып өзімізді дамыта аламыз ба
бұл жерде сізге жақсы жаңалық айтуым керек
иә өткізе алатын сияқтымыз
егер сіз күніне кем дегенде бір сағат өзіңізге арнасаңыз деградацияға ұшырамай алға қарай жүре алатын сияқтымыз
былай істеп көрейік жарты сағатты білімге жарты сағатты денсаулығыңызға арнаңыз
жарты сағат талшын ол уақытта не бітіріп қарық қыламын
сәл сабырлық шошымаңыз
егер күніне жарты сағаттан үш жүз алпыс күн дайындалсаңыз он мың сегіз жүз минут шығады
ол дегеніміз жүз сексен сағат немесе қалыпты аптасына қырық сағаттық жұмыс күннен тұратын бір толық ай
сіз бір ай бойы жұмысқа өзіңізді дамыту үшін барғанмен тең
әрбір күнге шаққанда сондай аз
ал тама тама үлкен дарияға айналады
біздің қарапайым адамдардың бір қателігіміз бәрін бірден үлкен көлемде болғанын қалаймыз
ал кішкентай істердің уақыт өте қуатқа айналатынын ұмытып кете береміз
сонымен отыз көбейтілген үш жүз алпыс тең он мың сегіз жүз минут
оны алпысқа бөлсек жүз сексен сағат
ол дегеніміз қырық сағаттан тұратын бір толық жұмыс айы
бірінші отыз минутты білімге арнайық
білім мектеппен университетпен аяқталып қалмайды
ол әрі қарай жалғасады
қандай салада өзіңізді дамытсам деп армандап жүрсіз
шет тілін үйренгіңіз келе ме
бағдарламалау тілін үйреніп технологияның тілін тапқыңыз келе ме
бір кітапты көптен бері оқығыңыз келіп армандап жүрсіз бе
онда осы жарты сағатты солардың біріне арнаңыз
екінші отыз минутты денсаулыққа арнайық
спорт туралы миллион сөз айтуға болады
өзіңізге ұнайтын спорт түрімен шұғылданыңыз
жарты сағатта жай ғана паркте жүре аласыз немесе өзіңізге сәл қысым көрсетіп біраз терлеңіз
өздеріңіз көріп отырғандай осы бір екі іске бір сағаттан артық уақыт керек те емес
өте аз уақыттың ішінде күнделікті өмірде ақырындап ақырындап өзіңізді нәрлендіріп суландыра бересіз
деградацияға ұшырадым өмірімде барлығы жаман рухани байлығым жоқ спортқа уақытым жоқ деген сылтаулардың барлығын жинап қойыңыз да өзіңіз үшін бір сағат арнаңыз
жиырма төрт сағаттың ішінде бір сағатты болсын өзіңізге арнай алмасаңыз онда сіз қалай ғана өз өміріңізді басқарып жүрсіз
сондықтан сылтауларға жол жоқ
сіз тамаша жыл подкастын тыңдадыңыз
бұл менің подкастымдағы соңғы кездегі ең қысқа подкаст
қысқа да әрі нұсқа
егер де сізге менің подкастым ұнайтын болса онда әлеуметтік желілерде дос болуды ұмытпаңыз
фейсбук вконтакте инстаграм желілерінен таба аласыз
сонымен қатар вконтактеден немесе веб браузерден тыңдап жүрген болсаңыз онда қазір ғана өзіңіздің телефоныңызға подкаст қосымшасын орнатып ішінен тамаша жыл ды тауып жазылып алсаңыз ешқашан подкастты жіберіп алмайтын боласыз
сонымен қатар достарыңызға жақындарыңызға подкаст туралы айтып оны әлеуметтік желіде бөлісіп жатсаңыздар мен өте ерекше қуанамын келесі кездескенше